העמל אלפני מזיאן אלא למס אללבב, אלא חלא בפלבכ אססקט אשוייה, אלא רחת תפקר פיה מן בדא משי גור אלתכניקות, ולקין אלא שי حسית פיה חאג'ה דיאלק בלא מתקרא פיה אסם אלפנאן, הדא אלפנ אלח'קיקי.